Yeb beuneu be lamke geu teu boo nou lamke reu nii gam i daa in vinnin beya i gab in vinin beya, i gab ina i da dan du, in vinin ɓeya geu zangna ida dan bureu pad lamlu geu yeɓ beuneu kii sin lamkeya, i kii lamke gam nii? Baa oo bid i pi’ ɓu im liiin sengu, i kkill lamke ga, amma baa oo bid teu bu in liin pi’na, i vugeu odning boo singu, i teu lood loona i teu in dee pad, i teu in saga, nuu i teu pin wuu, bid bob dii kean nyeugeu geu, bebboro gaskiya beuneu duniya beunea ɓe yeɓɓid i kamsen neɓ gbaad bid lamke kimbe, gam ni waa gab nuusel see, waa gab in mingn ma se, in bira i dareu pad, zangn i daa reu pad boogu y abo bob ku bu waaya, bu wuu seni, da baa oo dera, gbaaro n pi bu in linbeya, gbaaro n ma’ mu kiin, gbaaro ko dau, da kin saana, ko teu bini, da waa keun pina, waa ko wugeu gvaaru ko, dakin dan loona, baa bin pi bima in linbeya, baa bin pi’ bin imna, bin kii lamkeya, dahin mona, da kun kuma, da in saga keu neɓira, gabm bu teugeal ma’i inna gabya, am nii waa lii wub sengu, ko nda bini, waa lo loru ga lo lodga gam mii? N i’u see, ned i’u sengu na lod loo geu odningneu n loo lod ga, odning ambe ko pi’n ku koo oo pima nii ko da lii boo odnining ambe odning oo karu yi yilu ligeu tenu be gab in lamkereu taaa. Lamkereu taa gam nii, leu nyid tee gubmbeya, maa lei gbereu geu da taa yaara, da ta ino saga da taa dam bini pad, zangna i tumu beureu pad, waa ran da ana, waa lii wabsa, ara reu neen za’n legu pup pup pup da em zangno deu nyibu pad dan dama ko n tumu bini, ko ku duma dann ema, m piu in na’nɓega pa’ dan nana, amma waa lii wubse da lod looni? Dan zini? Ziga. Da zengeu, da zengeu neere? Gam ni in liina bob pii bageu leu see, nya you geu limta waa za gu li in lin sengu da lod lani loo lodga ko oo looku, da loon guba, tembu geu teu kiin nuu keya, teu keu ni, teu keu pibkeya, gam yi limbe gbed ligeu temu, waa limrn be ligeu temu geu waa dam neu pad ddan lina, waa daa reu pad dan wuba, waa wuɓ sina gu, waa gaɓɓu nyam piya, tigal ma’ireu wad gabga, aa waa wubse, da ke zaeni? Da lee lod loon keu ammi? Da lee lod loon keu baa ooyi? Da lee lod lood keu na’ooyi, da lee lood loon keu nii ooyi? Loo lod keu mii ooga, gam ni? Lii wubse, neb gbaad deu bu piba pengnu, da bu piba sisu dai maya lesu, lod loon be turu? Llood loon be see, abaa oo liii wubse wallai neee ning fottin leum leunbe see. Waa lii wub sengu n fotfin leam leambe oduning amɓe see, ko lee, i lii waa oo wubku, waa oo kunu geu zongna deu daa neu pad da em teu zangirde da em <noise> nuu-bood dan egn beya pad da kum geu wab keya, zangna du pad da em keu wubkega waa wub sima geu da lod loona, da in saga, daa zangna deu doan bureu pad da do ban bin wuba ya yilu, i pi’u reu gbed odning, odmanka oo sinma da kai nya bin wuɓɓa, too da ood loona da lawke kin keu neere pad, waam meu ma neu be in nyedke oo ma da kum gong, nera waa oo be mab sanga da leun nyedga, ko nyed kinma ddaran nyad nebbid teu geu guba, neɓɓid nuuru, amma bireu kalengnu ko dan kpeun temu da bann baa bin pibin bin wusbse, yaad si’ ga, yaad ternga, na ben waa da kuni kaane, ndereu ma, n tuwu teu kunu da nyim weal si’n tenu, waa si’ sina nyim weal temu ga ama baa baaro n kill lamke ga n eg waa reu ma naban bin ma’ waa aive ya, n ma’ waa aibe geu nii? In liin beya bobsin loo lod geu neere ga, waa wubi geu da lod loon geu baa oora, da lod lod loon keu na oora, da lod loon keu, odmanka oora, dalod loon keu, da lod loon keu neere pad, lod loon be da sin sooni, waa beurowa loo lod sin geu sonse, ko beurouwa loo lod sin geu sonse, ko bini i ega ned gbaad bid ɓa sa kunah waa loo lod keu nee singu. Waa tem vagseu ɓeya, waa loo dod keu nee singu waa tem vag seu beya, waa loo lod keu nee sengu wa soonga ba i sa’ kani dambid baa i sa’ku, n eg nee gbea’ba, gbea’ba, gbeu’ teu walke geu, da lee kum geu nevid teu geu? Kum nyedke geu neɓɓid ga, da nuu di’ nɓa gam nii? Gam tam oo teu ding nan da nee egn geu, n eg nee gɓeu’ <noise> ba ko n teu ned baaruwa n gab gaɓɓu neɓ neɓ lo dba loon geu i eg bu gbeu’ba, ned gbaad bid ɓaa i sa. kaani, aa butu duniya ru, koole zongno n daa bureu pad, neu tau sonma, nea teu vagseu reu pad na nee egn gvai’ba, nyedke oo i’ gɓeu’ba baa i’ sa’ kaani, dambu baa i sa’ kaani, zangna neu daan neu pad waa yad nu see, waa kauu kaani gbilimmm, waam neu gbilim beya, waa gbilimm beya neb gbaad bid baa i sa’ kaami zangna waa daa reu pad da ban waa yee waa yee waa sanga, amma waa teu yyaadkea, teu lod lookeya teu lod loon geu odning oo geu teu sin soona, ko zangna n daa bureu pad zagwa n kum bureu pad na ben waa da kum nyedjeya da lod loona zang dee pad dea on saga tell soon a kumbe wa ten lod loon geu, yebbid i teu lod loon heu gaskiya teu sooni, am ma need gbaaro loo lod taal od see, aa ligeu piba ku loo taal od see, aa ligeu teu lamke ru, teu lamke kuma geu ligaa, teu lamke kuna geu yeɓira, odning oora, da lod loona amma ned gbaaro ko loo lod se agu to waa beuro loo lod sengu ko bini. Daa ku, ko ina teu sangeu ko da twu nuu egnna nuu- boora, ko da teu in sagn geu odjed oora, da gabmije ligeu tam sonse, to sense, sonsingu sonse waa ɓenreu son sdke oo loo lod keu neree pad, oo loo lod keu odning oora, oo loo lod keu baa oora, oo loo lod keu na’ oora, waa loo lod keu na’oo sengu, zengna daran kum bureu pad, kum songa neɓɓid dau egn kaani da ban oooo waa yee geu na’ooo bod keuni? Waa yee geu na’oo bob keuni? Waa yee geu na’oo bob dau kini? N loo lod keu nee singeu kumke reu maga sonse, sonsen ni gam nii? Nii neebid idan egn nee tedna bam baa ooreu ko’ waa yil, pi waa in liin see, da kum kam kanni wobuloong, no ohed tem ogke kini, lod loonbe teu sooni yeb beureu beya, lod loonbe teu sooni ned abaaro beya, amma ned gbaaro beu kam sunu yeb beaureu be oo kum sin gbaa keu ned gbaaro beu geure, ned gbaaro geu nan aa kee n pi’ lodsingu keu in lin oodan sangeu <noise> kum sin mokeya ai ned gbaaro ko. Waa beureu saa hmm kii lamke senko yad keu nebbid ga, waa beureu kiisisin lamke sense, zongna n kuu beureu pad neɓid idan gaɓ inga. Waa beureu kn kane, yad keu nebid se, kum kane soni, gbeu nyed keu neɓɓid see, loo lod sengu gaskiya, billen songa, ko bill teu soona, ira bil sonsen ko, yeb beuroo kum sen bila.